Muting manja iting mé mubénénoom buñoow maan injé imiir mé mo moomé mukum gufira gutak mamu muting nimimé éni uting mo buñowi bugaŋanto.